أكثر شئ غريب صارلي هو مره كنت نايمه و صحيت على صوت مويا إكتشفت إن الحنفيا تشتغل لحالها چربت أسكرها ترچع تفتح طلع فيها عطل بس للحظه حسيت إني بفلم رعب.